Asa mety aminakà zen̈y, asa hoe tsy tsy miankin̈a aman̈'olo, karàha ôhatra hoe: za fo heran̈y za patron ain̈inakà, vôlanakà miasa <hesitation> nena fo miasa amin̈any io fa tsy miaro nin'olo hafa, avôko za afaka mampiasa olo ankôtranahy manôkana zen̈y, karàha zay asa faran̈y tiako e.